íslensk kona sem bjó á

sem brann í morgun á Ítalíu segist þakklát fyrir að eldurinn hafi komið upp að degi til en ekki um miðja nótt bílrúður brotnuðu í óveðrinu sem gekk yfir landið í dag og malbik

alls fóru um hundrað björgunarsveitarmenn í útköll á Suður og Austurlandi þar sem veðrið var verst félagar í Eflingu sem leggja niður störf áttunda mars fá

ekki greitt úr nema þeir mæti á baráttufund samkvæmt bæklingi félagsins mál Samtaka atvinnulífsins gegn Eflingu verður þingfest á föstudag einn æðsti maður kaþólsku kirkjunnar á yfir höfði sér fimmtíu ára fangelsi fyrir að hafa níðst á tveimur fyrir tuttugu árum annar piltanna varð eiturlyfjum að bráð fyrir þremur árum það er bara svo gott að spila segir í náminu sé ekki verið að framleiða afreksfólk í tónlist heldur njóta þess að spila

Íslendinga dvaldi á hinu sögufræga hóteli á ítalska skíðasvæðinu Madonna di Campiglio á Ítalíu sem brann í morgun Steinunn Snorradóttir er í fríi þarna með fjölskyldu sinni og dvaldi á Miramonti hótelinu en þar dvöldu um þrjátíu Íslendingar hún og fjölskylda hennar voru komin upp í fjall að renna sér þegar kviknaði í hótelinu hún segir að fararstjórinn hafi hringt í þau og sagt þeim að hótelið þeirra

væri að brenna hann talaði um að það væri byrjað að brenna fremst á hótelinu af því að við erum í viðbyggingu aftast en í rauninn var það viðbyggingin sem var að brenna

hótelið ykkar væri að brenna við vorum fyrst og fremst undrandi að fjórða hæðin

brunnin hæðin fyrir ofan okkur Steinunn segir að enginn hafi slasast og að svo virðist sem farangur þeirra sé óskemmdur fjölskyldan er komin á annað hótel og Steinunn segir að haldi bara áfram eins og ekkert hafi í skorist já já þetta er niðurstaða Félagsdóms félaginu er gert að greiða eina og hálfa milljón í sekt í ríkissjóð ætlaði að bjóða sig fram til formanns en var rekin úr félaginu þar sem trúnaðarmannaráð taldi hana hafa unnið gegn hagsmunum félagsins dómurinn telur að með brottrekstrinum hafi sjómannafélagið virt að vettugi lýðræðislegar grunnreglur stéttarfélaga um hundrað björgunarsveitarmenn sinntu útköllum á Suður og Austurlandi í dag vegna óveðursins sem nú er að ganga niður vindhviður fóru yfir fimmtíu metra á sekúndu vegurinn milli Hafnar og Djúpavogs var opnaður nú rétt fyrir fréttir flest útköllin voru vegna minni háttar foktjóns og engin slys urðu á fólki að sögn Friðriks Jónasar Friðrikssonar formanns svæðisstjórnar björgunarsveitanna í Hornafirði varð mesta tjónið líklega á á Höfn einnig malbik af veginum við Almannaskarð losnuðu af hlöðu á Jökuldal þar sem vindhviður fóru upp í þrjátíu og tveggja metra á sekúndu en mestu vindhviður voru á Suðausturlandi í dag þar sem þær fóru yfir fimmtíu metra á sekúndu samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni búist er við að veðrið

verði gengið niður um klukkan tíu í kvöld rúður brotnuðu í fimm bílum við lón austan við Hornafjörð og þurftu farþegar aðstoð björgunarsveita sem fluttu þá á næsta bæ á meðan mesta veðrið gekk yfir Áslaug Eiríksdóttir bóndi í Vík í Lóni skaut skjólshúsi yfir fjórtán ferðamenn í dag

það alveg ótrúlega hresst og kátt ég sá að það var einn voðalega skjálfhentur þegar hann var að hella flugi var aflýst til og frá Egilsstöðum og Húsavík og seinkun var á flugi til Akureyrar þá féll fyrri ferð Herjólfs frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja niður ferðir Strætós á landsbyggðinni hafa einnig raskast

vegna óveðursins Elín hvað

þar sem viðvörun var appelsínugul

mál Samtaka atvinnulífsins gegn Eflingu um meinta ólögmæta atkvæðagreiðslu um verkfall verður þingfest

á föstudag þeir sem verkfallið nær til fá ekki greitt úr

niðurstaða úr atkvæðagreiðslu Eflingar um fyrsta verkfallið áttunda mars verður ljós að morgni föstudags þótt það verði samþykkt skýrist ekki fyrr en í næstu viku hvort af því verði því Samtök atvinnulífsins telja það ólöglegt og hafa stefnt Eflingu fyrir Félagsdómi þingfesting verður á föstudag og málflutningur á mánudag

dóms er að minnsta kosti að vænta fyrir áttunda mars verkfallið nær til sjö hundruð þerna sem vinna á hótelum og gistihúsum á höfuðborgarsvæðinu í Kjósarhreppi Grímsnes og Grafningshreppi Hveragerði og sveitarfélaginu Ölfusi rúta Eflingar hélt áfram í dag að aka á milli hótela og bjóða fólki að kjósa utan kjörfundar við rútuna en líka er kosið rafrænt efling dreifir líka bæklingum á nokkrum tungumálum með ýmsum upplýsingum um

eins og Efling kallar það í bæklingnum kemur fram að þegar verkfallið hefjist klukkan tíu að morgni áttunda mars þá hefjist dagskrá hérna í Gamla bíói hér verði gerð skilti það verði haldinn fundur og síðan farið í kröfugöngu um miðbæinn samkvæmt því sem

í bæklingnum þá virðist svo vera að fólk sem fer í verkfall geti ekki fengið greiddar tólf þúsund krónur fyrir skatt Eflingar

hérna á fundinn því orðrétt segir til þess að fá þennan pening greiddan þarftu að mæta á fundinn áttunda mars þetta verkfall verði af því er bara forsmekkurinn að því sem koma skal takist ekki að semja á föstudaginn kynna Efling v r og verkalýðsfélög Grindavíkur og Akraness næstu aðgerðir sem ná til um tuttugu og fimm hótela á höfuðborgarsvæðinu og tveggja eða þriggja

verða sex staðbundin verkföll sem standa samtals í átján daga hvert verkfall stendur í tvo til fjóra daga stefnt er að því að fyrsta verkfallið hefjist tuttugasta mars og að þau standi með hléum til loka apríl atkvæðagreiðsla hjá félögunum hefst líklega í næstu viku

í Ölfusá í gærkvöld Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir ásamt lögreglu og slökkviliði vitni sáu bíl fara ofan í Ölfusá klukkan tíu í kvöld nú er klukkan eitt og eru að reyna að vera á undan veðrinu sem er að skella á búið er að ána eins og straumurinn liggur og leit verður haldið áfram í nótt

að leita eftir skipulagi sem er þekkt og menn kunna hér en þið fullvissir um að það sé bíll í ánni já fundið brak sem stemmir við lýsingar á þeim bíl sem okkur vantar við erum nokkuð öruggir með að þetta eigi við rök að styðjast hlé var gert á leitinni upp úr klukkan þrjú í nótt þá hafði mannsins verið leitað á bátum með þyrlu Landhelgisgæslunnar drónum og

erfitt fyrir en úrhellisrigning var í nótt og hvasst áin var vöktuð í alla nótt en fjölmenn leit hófst aftur í birtingu þriðji valdamesti maður Vatíkansins og kaþólsku kirkjunnar hefur verið fundinn sekur um alvarleg kynferðisbrot gegn tveimur

hann á fimmtíu ára fangelsi yfir höfði sér var sakfelldur þann ellefta desember en dómstólar settu á málið sem dómari aflétti í morgun refsing yfir honum verður ákveðin í næstu viku pell hefur síðustu ár gegnt stöðu fjármálastjóra Vatíkansins sem þar með gerði hann

að einum valdamesta manni kaþólsku kirkjunnar hann var einn nánasti ráðgjafi Frans páfa sem hefur hrósað fyrir heiðarleika og fól honum að ráðast gegn spillingu innan kirkjunnar

var fundinn sekur um að hafa brotið á tveimur þrettán ára

í desember árið nítján hundruð níutíu og sex eftir annar drengurinn lést af völdum of stórs skammts af heróíni árið tvö þúsund og fjórtán hinn drengurinn bar vitni í réttarhöldunum hann segir að Pell hafi komið að þeim þar sem þeir voru að laumast í í skrúðhúsinu pell hafi berað sig og þvingað báða drengina til munnmaka hann hafi síðan skipað öðrum drengnum að afklæðast og að lokum hafi Pell fróað sér á meðan hann strauk kynfæri drengsins pell hefði skömmu síðar áreitt annan

drengjanna kynferðislega öðru sinni drengurinn sem nú er þrjátíu og fimm ára sagði fyrir dómi að vinirnir hefðu verið á skólastyrk sem þeir hefðu auðveldlega getað misst ef þeir hefðu borið ásakanir sínar gegn svo valdamiklum manni á torg lögmaður hans las upp yfirlýsingu frá honum í morgun

sjálfur þverneitar sök og lögmaður hans segir að dóminum verði áfrýjað talsmaður kaþólsku kirkjunnar í Ástralíu segir að sakfellingin sé kirkjunni mikið áfall ráðherra ferðamála segir blikur á lofti í ferðaþjónustu með fækkun ferðamanna og ofan í þá stöðu komi aðgerðir á vinnumarkaði sem nú sé sérstaklega beint gegn ferðaþjónustunni þrátt fyrir það séu langtímahorfur

góðar staða ferðaþjónustunnar stærstu atvinnugreinar á Íslandi var rædd á Alþingi í dag í sérstakri umræðu ljóst var af áhuga þingmanna að dæma að málaflokkurinn brennur á alþingismönnum enda er staðan í greininni ekki jafn björt nú og síðustu ár eins og hefur komið fram í fréttum á síðustu vikum þá eru blikur á lofti í greininni

af ýmsum ástæðum og stefnir nú í fækkun erlendra ferðamanna á Íslandi árið tvö þúsund og nítján í fyrsta skipti til fjölda ára þar kemur margt til segir Albertína eins og óvissa um rekstur flugfélaganna mun færri hafi farið um Keflavíkurflugvöll í janúar en spáð hafi verið og

nú síðast ákvörðun sjávarútvegsráðherra um áframhaldandi hvalveiðar þá gangi hægar að auka dreifingu ferðamanna um Ísland ráðherra ferðamála var til svara og hún segist hlynnt því að opna fleiri gáttir til landsins en það sé ekki auðvelt í framkvæmd og óvissa

blasir við segir ráðherra það eru vissulega blikur í þeim efnum samkvæmt farþegaspá Isavia fækkar erlendum ferðamönnum um rúmlega tvö prósent á árinu og fyrstu tölur reyndust vera töluvert verri en spáin verulega hefur dregið úr og óvissa ríkir áfram í þeim efnum og aðgerðir á vinnumarkaði sem beinast nú sérstaklega gegn ferðaþjónustu koma ofan í

í þessa stöðu þrátt fyrir það segir ráðherra langtímahorfur góðar ímynd landsins sé sterk og áfangastaðurinn Ísland traustur þá sé uppbygging innviða miklu betri en áður hafi verið og átak hafi verið gert í eftirliti með heimagistingu

þingflokkur Miðflokksins hélt sinn fyrsta fund í hádeginu í dag eftir að þeir Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson gengu til liðs við þingflokkinn á föstudag

Karl Gauti og Ólafur voru reknir úr Flokki fólksins í lok nóvember eftir að uppákoman á

með þessari viðbót er þingflokkur Miðflokksins orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á Alþingi þetta að sjálfsögðu þýðir að sjö manna þingflokkur er orðinn níu manna og við munum að sjálfsögðu ætlast til þess að það sé tekið tillit til þess hér á Alþingi eins og eðlilegt er munuð þið gera kröfu til frekari sæta í nefndum við munum að sjálfsögðu ræða það við stjórnarandstöðuna og hér innan Alþingis því okkur finnst að sjálfsögðu eðlilegt

þær umræður og viðræður hafa ekki farið fram einhverjar sérstakar nefndir sem

að tala meira saman í frímínútum eftir að tók gildi í grunnskólum Fjarðabyggðar einn nemandi segist líka nota símann minna heima hjá sér en annar saknar þess að geta ekki hlustað á tónlist meðan hann lærir það voru verkgreinar hjá áttunda til tíunda bekk á Eskifirði þegar við komum í heimsókn

í smíðum nú er komin þriggja vikna reynsla á

og nemendur virðast ekki sakna símanna það voru nánast bara allir í símunum og enginn að tala saman

enginn að gera neitt nema vera í símanum það var lítið um samtal og það var bara mjög dauð stemmning hvað hefur breyst núna við erum komin með fótboltaspil og við erum með borðtennisborð og það er meiri afþreying og krakkarnir

eru að tala meira saman og gera meira saman það eru margir farnir að læra í frímínútum tala saman og spila og tefla já tala saman hvort finnst þér þetta betra eða verra þetta er betra út af því að ef maður er ekki í símanum í skólanum þá er líka auðveldara að vera ekki í símanum heima fyrir minna stressi eða svona álagi skilurðu maður er ekki alltaf að hugsa um hvað er að gerast í símanum finnst

meðan ég læri þá er það helsti gallinn sem ég segi nú kvarta nemendur helst undan því að geta ekki hlustað á tónlist á meðan þeir læra ætlið þið að finna lausn á því eða hætta því við finnum lausn á því þau geta hlustað hvort sem það er í tölvunum eða spjaldtölvunum

að kæmu að notum í kennslu Fjarðabyggð keypti í staðinn fjöldann allan af tækjum og nú er spjaldtölva eða fartölva

hvern nemanda í grunnskólum sveitarfélagsins á Eskifirði

tækjunum úr þrjátíu upp í hundrað og fimmtíu krakkarnir eru farnir að spjalla meira saman

einn starfsmaður sagði að það væru loksins læti þarna uppi í Ukulele skólanum í Reykjavík spila nemendur

kennari segir mikilvægt að börnin njóti þess að spila á hljóðfæri án þess að því fylgi mikil kvöð að hafa gaman það er ekki endilega lokaafurðin sem skiptir máli heldur

að við njótum að koma saman með vinum okkar

skólans kemur fram að ekki sé markmiðið að framleiða afreksfólk við leggjum meiri áherslu á á að njóta ég vil meina að án gleðinnar séu voða litlar framfarir Haraldur segir að margir foreldra hafi haft slæma reynslu af tónlistarnámi ég heyrði þetta svolítið mikið áður en ég byrjaði með þessi námskeið að upplifun fólks væri kannski neikvæð að einhverju leyti það eru engar reglur í því það er ekki neitt það er bara eins og við kæmum frjáls að einhverju hljóðfæri og við værum að prófa það í fyrsta skipti hvernig er að spila á

bara skemmtilegt að spila á eitthvert hljóðfæri

í Kastljósi í kvöld ræðir Sigríður Hagalín Björnsdóttir við kanadíska prófessorinn

kerr sem hefur rannsakað hvernig tækniframfarir bæta lífskjör okkar Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins þrjátíu ár eru í dag frá því íslenska karlalandsliðið í handbolta fagnaði sigri í b heimsmeistarakeppninni í Frakklandi markahæsti leikmaður Íslands rifjar upp frábært gengi og knattspyrnustjóri Chelsea hefur ekki ákveðið hvort markvörðurinn

sem neitaði að láta skipta sér út af í úrslitaleik enska deildabikarsins um helgina fái að halda sæti sínu í byrjunarliðinu íslensk kona sem bjó á

sem brann í morgun á Ítalíu segist þakklát fyrir að eldurinn

hafi komið upp að degi til en ekki um miðja nótt bílrúður brotnuðu í óveðrinu sem gekk yfir landið í dag og malbik af veginum við Almannaskarð alls fóru um hundrað björgunarsveitarmenn í útköll á Suður og Austurlandi þar sem veðrið var verst félagar í Eflingu sem leggja niður störf áttunda mars fá ekki

nema þeir mæti á baráttufund samkvæmt bæklingi félagsins mál Samtaka atvinnulífsins gegn Eflingu verður þingfest á föstudag einn æðsti maður kaþólsku kirkjunnar á yfir höfði sér fimmtíu ára fangelsi fyrir að hafa níðst á tveimur

fyrir tuttugu árum annar piltanna varð eiturlyfjum að bráð fyrir þremur árum það er bara svo gott

náminu sé ekki verið að framleiða afreksfólk í tónlist heldur njóta þess að spila

þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum veðri og Kastljósi